Yob, taar, naar, nuung, nukkun, niber, narob, teer, kwob, kwob chilombo win, kwob chilombo yob, kwob chilombo taar, kwob chilombo naar, kwob chilombo nuung, kwob chilombo nukkun, kwob chilombo niber, kwob chilom narob, kwob chilombo teer, kwini yob, kwini yob chilombo win, kwini yob chilombo yob, kwini yob chilombo taar, kwini yob chilombo naar, kwini yob chilombo nuung, kwini yob chilombo nukkun, kwini yob chilombo niber, kwini yob chilombo narob kwini yob chilombo teer, kwini taar, kwini taar chilombo win, kwini taar chilombo yob, kwini taar chilombo taar, kwini taar chilombo naar, kwini taar chilombo nuung, kwini taar chilombo nukkun, kwini taar chilombo niber, kwini taar chilombo narob, kwini taar chilombo <hesitation> teer, kwini naar, kwini naar chilombo win, kwini naar chilombo yob, kwini naar chilombo taar, kwini naar chilombo nuung, kwini naar chilombo nukkun, kwini naar chilombo niber, kwini naar chilombo narob, kwini naar chilombo teer, <hesitation> kwini nuung, kwini nuung chilombo win, kwini nuung chilombo yob, kwini nuung chilombo taar, kwini nuung chilombo naar, kwini nuung chilombo nuung, kwini nuung chilombo nukkun, kwini nuung chilombo niber, kwini nuung chilombo niber. Kwini nuung chilombo narob, kwini nuung chilombo teer, kwini nukkun, kwini nukkun chilombo win, kwini nukkun chilombo yob, kwini nukkun chilombo taar, kwini nukkun chilombo naar, kwini nukkun chilombo nuung, kwini nukkun chilombo nukkun, kwini nukkun chilombo niber, kwini nukkun chilombo narob, kwini nukkun chilombo teer, <hesitation> kwini niber, kwini niber chilombo win, kwini niber chilombo yob, kwini niber chilombo taar, kwini niber chilombo naar, kwini niber chilombo nuung, kwini niber chilombo nukkun, kwini niber chilombo niber, kwini niber chilombo narob, kwini teer, kwini niber, kwini narob, dong dong, kwini narob chilombo win, kwini narob chilombo yob, kwini narob chilombo taar, kwini narob chilombo naar, kwini narob chilombo nuung, kwini narob chilombo nukkun, kwini narob chilombo niber, kwini narob chilombo teer, kwini narob, kwini teer, kwini teer chilombo win kwini teer chilombo yob, kwini teer chilombo <hesitation> taar, kwini teer chilombo naar, kwini teer chilombo nuung, kwini teer chilombo nukkun, kwini teer chilombo niber, kwini teer chilombo narob, kwini teer chilombo teer, kwini teer, kwini teer, kwini gwob, chilombo win, kwini gwob chilombo yob, kwini gwob chilombo taar, kwini gwob chilombo. Naar kwini kwob chilombo nung, kwini kwob chilombo nukkun, kwini kwob chilombo niber, kwini kwob chilombo narob, kwini kwob chilombo teer, kwini kwob kanghe kwob, kwini kwob chilombo <hesitation> kwob chilombo win, kwini kwob kanghe chilombo kwob, chilombo yob, kwini kwob kanghe chilombo kwab chilombo taar, kwini kwob kanghe chilombo kwab chilombo naar, kwini kwob kanghe chilombo kwob chilom nung, kwini kwob kanghe chilombo kwob chilombo nukkun, kwini kwob kanghe chilombo kwob chilombo nibber, kwini kwob kanghe chilombo kwob chilombo narob, kwini teer, <hesitation> kwini kwob toro kwini yob, kwini kwob toro kwini yob chilombo win, chilombo yob, chilombo taar, chilombo naar, chilombo nung, chilombo nukkum, chilombo niber, chilombo narob, chilombo teer, kwini taar, kwini kwob toro kwini taar, kwini kwob toro kwini taar chulombo win, kwini taar chulombo yob, <hesitation> kwini taar chulombo taar, kwini taar chulombo naar, kwini taar chulombo nung, kwini taar chulombo nukkun, kwini taar chulombo niber, kwini taar chulombo narob, kwini taar chulombo teer, kwini taar, kwini naar dong dong, kwini kwob toro kwini naar, kwini kwob toro kwini naar. Kwini kwob toro kwini naar, kwini naar chulombo win, kwini nar chulombo yob, kwini naar chulombo taar, kwini naar chulombo naar, kwini naar chulombo nuung, kwini naar chulombo nukkun, kwini naar chulombo niber, kwini naar chulombo narob, kwini naar chulombo teer, kwini nuung, chwaye kwini kwob kanghe kwini nung <hesitation> kwini nung chilombo win, kwini nung chilombo yob, kwini nung chilombo taar, kwini nung chilombo naar, kwini nuung chilombo nung, kwini nung chilombo nukkun, kwini nung chilombo niber, kwini nung chilombo narob, kwini nung chilombo teer, kwini nung, kwini nukkun, kwini kwob toro kwini nukkkon, kwini nukkun chilombo min, kwini nukkun chilombo yob, kwini nukkun chilombo taar, kwini nukkun chilombo naar, kwini nukkun chilombo nuung, kwini nukkun chilombo nukkun, kwini nukkun chilombo niber, kwini nukkun chilombo narob, kwini nukkun chilombo teer, kwini niber, kwini kwob kanghe kwini nibar, kwini niber chilombo win, kwini niber chilombo yob, kwini niber chilombo taar, kwini niber chilombo naar, kwini niber chilombo nuung, kwini niber chilombo nukkun, kwini niber chilombo narub, kwini niber kwini teer, kwini teer ya kweni kwini. Kwob toro kwini narob, kwini kwob toro kwini narob, kwini narob chilombo win, kwini narob chilombo yob, kwini narob chilombo taar, kwini narob chilombo naar, kwini narob chilombo nuung, kwini narob chilombo nukkun, kwini narob chilombo niber, kwini narob chilombo teer, kwini teer, kwini kwob toro kwini teer, kwini teer chilombo win, kwini kwini teer chilombo yob, kwini teer chilombo taar, kwini teer chilombo naar, kwini teer chilombo nuung, kwini teer chilombo nukkun, kwini teer chilombo niber, kwini teer chilombo narob, kwini teer chilombo teer, na rufe dari da yare la man me kom ken, man mekom kam yi yeka? no kon nuwa bo kenan kon nuwa bo na? no ko, nuwa bo ri to, kwaama nyimom dighe chima tiye ti, mi min wi ki buka kanghek a dighero wuro bo ko kwilanghu ti kom ki nyi bangjong a do gen tiber na na kale da kwammereu, yori kabo nyi bangjongo a tan do gen kuma kwaama an chiya an tunghanghu bi beyo wuro. Fwetan degetiye ti na dogen ki nyi bangjongo tiber, nob bwiyobwo na bo chi nuwa luma no nyi bangjongo do bo tiberdi, do taghe nwi do taghe nwi. yori kabo nyi bangjongo a dogen tiber, min nyumom ku meni miu chormero kilam dige minyomi bi duwa re chocho mitok tiye dige chi chuwo ti bwe bangjigheu, bwe bangjighe bouri den luwero nweki dimen ki dimen, kidimen akwai bwe tobwiyo, akwai bwe kumbile, akwai bwe kulab kula, akwai bwe na fuwa, akwai bwe yari, akwai kalob kan bangjinghe kashi yob, <noise> to yori kabo bi bwiyer kwaamaro bikan bo no chano ku nu chumdi diir miro mania chuti nubo an nuwa fiye wuro mi nyombo tok kageu kwaama a ywelum wo kole ma toki dong dongheu kwaama a chobten nirkako. <hesitation> Nawo kichan matoki mi chormiro kwini narob, chilombo nareu, hakane ki no nyo chor miro kwini narob chilombo naar, boka miko chibo yereu kwini naar dong dong to chochuwo ma mwati mato nyori chor miru lam kwim narob chilombo naar yulan nobo kaghem ma an- an ai yiram kanghem mo wi kanghem yulan do yiram kanghem mo wi wuro wiyeu chocho cheruu, ti nyimi minechi, midob tenti bi fumer kwaamaro ni ne- yorika bo, yori kabo dighe kwaama dob ye har juwa duwe neu dobye bo koni akwai nanghen do mamatiye wi cho chuwa kwaama dobye zuwa kakuko duwene to nanghen do ma- matiye cho churo kwaama cha nung men no ywelka ma ywelum yim mimboti na minde kuberi cha nung men ywelum yim mimbo no cha no, noma merang nob nin diger bilen kerer na nimde kuberi, cha neye dige ma merang nubo ninti bi duware na nimde kubo.